إذا تبغين تحضرين ساندوتش، تاخدين شريحتين من الخبز تحطين فيهم الجبن أو أي حشوة تبينها، تحبين التونة أو اللحم البارد، تجفلينهم وتجطعينهم حسب رغبتشك.